انا عارفه أن انهارده اليوم كان صعب عليكي اوي في الشغل وعارفه ان المدير طلب منك حاجات كتيره اوي وعارفه ان مزاجك وحش اوي انهارده ايه رايك نروح انا وانتي مطعم قريب من الشغل بتاعك نتغدي سوا أو بقولك ممكن نروح سينما نشوف الفيلم الي لسا نازل جديد انا هبعتهولك دلوقتي وهحجز التذكره نروح انا وانتي سوا